GPS zaigny raha manondro lalagna. Izy misy agnaty tômôbily, misy afaka indesindesigna mandeha fogna. Izy tsy maintsy connecté amina satelity. Ôhatra anao mandeha amin'ny tany tsy ary hainao, ny mampiasa GPS manondro anao hoe aroa tany omboanao zay.